tammere, shappende jeewenaayi e jeewnaayi, shappende jeewenaayi e jeewetaat, shappende jeewenaayie jeewedidi, shappende jeewenaayi e jeewegoo, shappende jeewenaayi e jeewi, shappende jeewenaayi e naayi, shappende jeewenaayi e taati, shappende jeewenaayi e didi.